Mamɛ dzi kɛme yi ɛkʋyɛ wanɩ dzapklo ayɔwɔa awɛ edigbo afɔnoya atike ɔta afɔ nalayi dʋnʋ etilɛ kʋ ɔtata awɛta afɔnoya etike kebe nyua awɛ edigbo afɔ nekele mʋ ʋtʋnʋ sʋ afɔnekele dʋnʋ ʋtʋnʋ lɛ tatawɛ yɔya awɛ ɛkʋ ɛkʋyɛ dikpekpe kedzroyɛ kɛboya yoya ɛlʋɛ dikpe panɩ ta afɔno kpidetsi lɛ ɩle dʋnʋ ayadi wanɩ ɛkʋɛdɩ kpekpe kafɔnoya awɛ adʋ ɛfɛlɛ yakʋtʋ yɔ awɛ edigbo yoya ʋmoli yakʋtʋ yɔ awɛ edigbo yɔsili ɛdʋ yakʋtʋ awɛ bʋakʋ nikazɔɛta ɔtata afɔnoya atike lɛ ɛmakʋtʋ yɔ atike atike ayawɛ yoya ʋmoli alo yazɔ ɛsili ɛzʋ sahoho tanɩ lafɔnaza tatɛ atanɩ afɔ naza tatawɛ ta ɛvlata alʋ Kaza awɛ yisi lɛ tata awɛ nita okeya atike kʋ wʋta ʋnayɔ awʋfʋɛ ʋnayɔ awɛ ʋtʋnʋ sʋɛ nela ʋneya awɛ dʋnʋ awɛ ʋtɩsʋɛ wafɔ nayɔ panɩ lana kpɔ idetsi ɛdɩɛ akʋ namʋ lakʋ nazɔ awʋfʋɛ ta ɔkʋ nayɩxla ɛfʋa ladʋ ɔkʋgbɔ ɔkʋ bʋakʋ ɔbatɔlɔ ɔnafɔ gbɔ ɔkʋ ʋtʋnʋ sʋdʋ ɔkʋ tatʋ ɔkʋ ʋtʋnʋ sʋɛta kʋmʋ ɛsɛdi nadʋ alo mʋ ɩnafɔyɛ azadi alo ɔlʋfi dina ba ʋnanefʋe dʋnʋ ɔkʋgbɔ nɩ wa naza utʋnʋ ɔkʋmi lɛta tatʋ ʋtʋnʋ ɔkʋ ɔlɩmʋ. Ɔkʋ dɩnɩ bʋakʋ alʋ wabanaza kʋ ɔbananyamadʋ kawʋ bʋa ɔkʋgbɔ nita ɔkʋgbɔ afɔnagbɔ afɔnanya madʋ kɔtsɛ kʋmʋ ɔlʋfini aba lakʋ wafɔ mazɔvi kʋnɔ tɔlʋfi alo aza didʋ mʋ wazama kʋmʋ alʋwanɩ agbʋgbɔ dzofʋe bʋa mɛ wʋnayɔ ɔkʋgbɔ wanɩ mʋ wewʋdu nʋ ayɔ vlɛ mʋ wowʋ ma mʋ wɔwɔ gamɛ kɔa kɔbatɔlɔ kɔ aba zonʋ taya gbɔ wafɔ nayɔ yi newidʋ nʋ ɛkʋ nɩli mʋ wɔlɛ nitsɛdɩ kʋ ɛsɛ dikpekpe Kada newele mɛ wonafʋ binʋ konalɩli kɔya blamɛ mʋ wʋnafɔ tɛ ɔlʋfibi kʋmʋ ɔkʋ alɩlɩ wafɔne fʋefa kʋne sʋwʋma mʋ walɛ.